سب توں وڈا دماغ رکھن والے پشو پکشی اس وچ ڈولفن مچھلی، ہاتھی، کوا، بندر، آکٹوپس، ویل مچھلی، کتا، بلی اور سؤر ہی آؤندے نیں۔ اوہناں دا دماغ منکھ نالوں وڈ نہیں ہے۔ پر اوہناں دا دماغ دوسرے پشو پکشی نال وڈ چڑھا ہے۔ تے اوہناں دا دماغ انہاں نوں دوسرے جانوراں نالوں رکشا کر دا ہے۔ اوہناں دا دماغ اچھا کر کے ایہ منکھ دے کجھ کم وی سکھ سکدے نیں۔ جدوں کہ اوہ منکھ دی بولی بول سکدے نیں۔ کہ اوہناں دا دماغ ایہ نویں خاصیت ہوندے ہے کی۔ کہ منکھ دی بولی دے کجھ بول بول سکدے نیں۔